degilxkabná gan be xieꞌnna ic̲h̲ë gix ota yag yoꞌb or lëꞌ minn xchugu. Naꞌ xne bët xieꞌndna yag lo c̲h̲apda yag gilmban x̱iꞌk nak mnech, nli or lëꞌma xchug gix yu or sdzib nis lëdu o chen chenu, ber noꞌnda xka sdzib gunu lëdu akdo c̲h̲oꞌnuga, lo yu or yu minn xneꞌ c̲h̲oꞌn yag loxna xki c̲h̲ak yag, ber naꞌ xnená nakdo c̲h̲oꞌn yagga o gix sinda noꞌnda sdzib gunu lëdu or lëꞌma xchugu. <noise> loxna gunu xnená bët xieꞌndna yag ota gix or ba zob lëꞌma xchuga, lo ga yu chen yag x̱iꞌk nakma yu c̲h̲enma, loxna gunu diꞌltsa ba xc̲h̲ug lëma nap nëdoꞌ gunu xkë yoꞌb lëdma lo c̲h̲apma gilmban, saꞌnda lëꞌ yag x̱aꞌ nak loxna gunu nika chugo nakdo nlas c̲h̲ako gana xkala uyaꞌn zak chugu.